Be mbam di gunda, wachî baziu kumati, ngo deyi kha ndaa abe maman mbanda be mbam harî kaî gaa be pyu gbam be n dem bi ka makaranta, luka be ndem bii mbichiindo tagoyom, nka gode khanda kuka kum kuka kun nwa zum, ku nwazum ku homcho naaa ibe jonwu harî ya khenekhen’a, ndewe ba gben ra yiu, nka godeyiu ba wasansa’a kuka tsayim, waa ku fanmi jiu ba, kunden mso kupyimbu wachia mhwayi, nkadzwa nachoa bababa, ku kum ku nwazum, ku bondicho, nwazundi be bu baa baba nka sake kana gode, be mban do koye, ibe yoa nxhi koye be nde mmì bi manta baa kaī gaa harî waa akhen bi tsaa vin’i maman dem biuka bi ndem chi do chunoa, nden so ndo go yo ibe’arī, be ndem hwa manta, be natsam di ko maye, bena hondicho komaye, ngode kuma, wa hwapyin’a, beka tayim cho wachia ndizu wachia ndidu wa awazuzu, m ya manta nshon ba jo kala kala baa itsajo baa. Hari kai gaa dedezum ma ko imara fyin bui manta maa, iba wani buzun a class wazuŋa tau fenapzun waa ichiu wachî bemara fyinbu ma tri dan waa chia bua fyiufyin buiba, biiri tsakaa buha ba amma ba zende chidon, ngode waa bashoum fammi jiní ba, bera natem kuma be dam be tayim wah wayiyii be nde dzwacho wasasan waochia mhwei, mpantse mtsaka bua am ba dimma ndi zuziun, ngo de, kuma ngode babua sansan beka tsayi beka fammi jini ifendoi ba, belara kunwazun nwazuī be hoicho yii dzwa nchoa chia azin chidon ma kaduh wei igo de, mgode waa ido ashum tsazam yo harī kai gaa ibi du be’achia irîbi nghanwu bii rîyo, ibi chiu harî kaî gaa mamanda tsaza iyo ra hoīrìcho, a-although angwanchiura kam chia ngwaatitiba, arayuwa nau kala kala, ajo nau kala, azo baa babba nau su bu baa sa’abama wachia benatso, amma ba wasansan’a chidon amamann kunwazuì, hocho tayicho wachia irizwaka hari iri du wan wazuzu, lgbeidii ndedwobe damuwa ingwaichiubai ivyuivyuba. Itsai bu baa baba ba igode kuma nka sake ka nde-- be ndem bi manta wachuho wachia hanî nda fyinka bu, ndatsaka bu baa zuzin ba dim bema yi hutua ndi kasen yando ndi yaidu babajom, iritsa bua sansan kuma ikaì ya da ndi tsaza mamanyo butsa irì ya da irî nane kuma chidon kara gayiu chidon ra kuu uwazui kata, igodere, ngode ba khannga akayuwam wankin, in ma hyan ban nu kunkun’a abe manadem hwa nachoa ba, jiŋa nhya yim ko ma inhyai karasaui ba, don mma mbya bando baa tati ba ludi doi ben zun, tama uma mbya khendea bera tsa rayuwabe naa, ndaa oh ta chidon, khandea amma hya chifin baa hun wo, amma ba wasansan chidon, ba bua sansan chidon kara tsayim ba wa uka tsayi rî fendoi kuka fanim jim ba, kukara noicho, ikakoiisheba kata igodera. Igode ba bua chidon ka ga rayii ri fendoi, ba jo bechu baa ika ba bechi, wachia ikara dui damuwa ba, kata igode, nkara gode ba be baa sansan baa bekara tsa ra yim, be tayim cho kata ndau ngode. Mbi manta chuho, mshaun ba pajukun kala kala, ntsajo ba be abua sansana beratsa yim, abaa ra tayim wasansanre, abaaratayim wa babare, kata mbya, awanì joi wazun, jom wagban kai katakuta waa ira kin ben zun, koma ye waa kura tsazam yo, ko nma bannì bearîa hun’a be ma dan bua ma gamghe wachia amma fyea nhyan chiu, kura tsazam yo, ko m ma ban ni be arikui bam kui dan da china china, ngantsa kuma m wari nkuma ka baani be arî mkara so hwan’iyo nka ra so kin wachia amma nka tsazauyo koma gbannî akuma ku ka dua kaka ifin buaria hun’a, ngode bajo baa chidon gayim da, nka gode ba bu baa sansan baa beka tsa ra yim, ba hohochoa bera hoi richo bena nwazui kata ndan ngode.